إذا بديت أفكر في حيوان يمثلني يمكن أختار القط القطط تكون حرة ومستقلة، تحب الراحة ولكنها في نفس الوقت مستعدة للعب والمغامرات، لما يكون الجو مناسب زيهم أحب التوازن في لحظات الهدوء والانعزال، وبين الفترات اللي أحب فيها التواصل والمشاركة مع الناس، كمان القطط تعرف كيف تركز في اللحظات اللي فيها حاجة مهمة وأنا أحاول أكون كذلك في حياتي.